Maro ny hany haiko amin'ny aziatika zao agny ao ny gouykionneao ny canard lakée de pequine ao avao koa ny nouille sauté ao avao koa ny riz contonnais.